اكثر شي صارلي غريب صارلي بحياتي انه اكثر من شغلة افكر بيها وتصير وراها يعني حيل استغربت بوكتها من الموضوع